Ñ'asany ñ'akalo noho ñy leo moa roahy: -Natao handisana ñy leo o. natao hasia <shushes> ñy raha lisane. ohatsy ñy vary. ñy tsako. ñy balahazo atao tsaborida ;fa ñ'akalo natao handisàna ñy raha añatiny ñy leo ao ;ñy vary. ñy tsaborida.